Raha ny telé zany raha fizahangna raha fizahana ohatry zaza te izaha dessin animé regny ita akao, ti hizaha karazana somasoma regny karazanan-tsoma ampizahavana zaza regny hita akao, ti hizaha vaovao regny hita akao amin'ny telé ao aby re zany na va fialambolin-jaza regny na hirahira regny akao, telé zany karazagna soma zany soma amign'ny zaza.